<hesitation> enze̱ waa enze̱ waa no. Gbruguduu waa ni <hesitation> mize̱nze̱ opupu tsatsa aleeyi kwa <hesitation> aghung alena onena ayo oni enze oyoyo isi aki alena me̱ fuo, <hesitation> aka awo aki siosi ata ten naira na jwa ata iku ni ten naira. <noise> onung abi me̱ aba hani ka jwa ata ikume ata nani <hesitation> inari ishie. Inara ishie̱ ame̱ fuo ata inari ishie ibuaba gbogba inyaha nenze mali zimada maleeyi aga aga gba ni maleeyi aga ayeta ogba ya me̱. Akeni ajut oru owianze suu ame ako ni nari ishie, imuyi aka yata. Che ko̱ bwa ba ya eena naba nani <hesitation> noru inari ishie isi aso. Na jung me ka ghung ina rwe meme kpe nani ibani, nani ibani epa, nani ibani eta fuo, enze na tsatsa waa kpeem wa mali ko̱ o̱kara inkung inina kana kana kana kana kana akeni hani awo̱ nayo alena ne̱nze ana imoga me̱, awo yiimi alo̱ isiosi awo ata alo̱ isiosi awo inzinu alo̱ isiosi awo <hesitation> oriori waa tsatsa alo̱ isiosi wa ghung tete tete tete even akabi imuri adodung wi imuri adung tete tete. Aba lana kpe̱ enze enze abi change Akeni ka <hesitation> ajwa ata, ajuo <hesitation> oro owianze ame̱ <hesitation> nibani kpe̱ imuyi so. Otsoneje tsatsa waa tabi iro̱ omaa. Inyaha ali maleeyi agi akeni isi akpana isi akpana me̱, akpana ame ina me̱me̱ te. izi alina na alobo, wa kwa alobo, izi ali inani yiimi wi isi aka ki izi ame̱ wa kwi yiimi wa doru o̱ ala aba zi me̱. Eena e̱nze̱ abi isi na kpe enze abi iro. imime icheche alina ama aleena me̱ na yeyi nina abi iji alobo ya imime icheche aleena ime na yeyi nena aba zi itsi awi school ya iywi ala amo aleena me̱ ayeyi nung abi ji gari kpe awi school ya iywi ala ama alena me̱ inko wi inyafe ayeyi kpe nung aba zi ya. Wa zi ya me̱me̱ yeyi na ayo na zi ya. Niba hani koki isi akpana ko tsi oru oba kwanze <hesitation> itso oru ya me̱ oba awi ka akpana ya me̱me̱, akpoyi me̱me̱ aa, akpoyi ya. Oriori waa ala bi isi <hesitation> na bi use ong oma zi tete tete tete. Wa ayo eka wu keje <hesitation> ni makwana ala ya na me̱ na akpoyi so ala bi si na bi iroru wre nabi iroru wi ri wu keje nani zina kung agbogbi muri ako na akpoyi ya. Izi ana kung agbogbi imuri ako naba akpoyi ya, na biku na kpe na hu imuri ado oru. Wawa oru owianze̱ wi iri agu aso wa wa <hesitation> akpo aleni ade niechwa tee nimuri adung wawa irice alina abu ade no̱ro̱ na tee nimuri adung. Akwi imi, akung okpehe muri ong abi change adi nibi kpe ya ni fuo ma nung abi naa ani che <hesitation> eeyi inzenze waa eeyi ta ikwom gbruguduu. Ya hana o̱tsoneje eeyi abi iro notsoneje eeyi, ami kalo̱ niba abo̱ otsoneje ana iro me̱. Ami kalo nom <hesitation> ami kalo nabo otsoneje ana iro me̱. Alo me̱ ba wimuri ada alo me̱me̱, alam tsitsi ba tso me̱ mi imuri ada alemi ya, mi imuri adung. Eeyi ta kuna kpe otsoneje inogogo aki aya o̱ izi ala ki isosi yimi, yimi <hesitation> aba ashie ko̱ nlanla. O̱izi ala aka yeye ana <hesitation> wa adeta <hesitation> owi bani dung no siri minzepa, no siri minzeta no siri <hesitation> ni ipung ishieatseri. Alo agho̱ koru kpe. Jiji waa ayo oru ala ghung koru me̱ ichwru adowu ya, ichwru adowu ya. Mali ko̱ okara ya ni akey eeyi me̱ eeyi yeeya eka chwi noru ana tsi. Alua nibu ka fofiichwi alua ofofiichwi me̱me̱ <hesitation> oru ala nua kori me̱ nena ayo me̱ na. Na joju yanze adeya. Ali yiebuo nendaa isuama na juanze̱ adeya. Ijiji waa ayo eka ala oko̱, atsotsoneje ala kung oko. Ayo oru ala angba yame. Okara ajuanze̱ adeya, akeni akeni ka ju zenze ade ale, akeni aki mwi echu aguade ni. Keni puo oru ali isi me̱ lepua <hesitation> makwa aleni apua inggo atsua ni keni puo oru ame̱ lepua me̱ nibu kume̱ kpe <hesitation> eba otsitsi isi nianza aso. Izina ka ha imu sikisiki, izina ka ha awi njanje so, izina kana ka ha awiafa. Izana ka ha <hesitation> ichwi awa injanje aso. Naba ka ha fuo ekani aliisi me̱me̱ woyi nizi gbra oba heba otsitsi, akeni aka ha nani izina woyi na adeeje oshishi ya. O̱karo ayo eka <hesitation> eeyi mize̱nze̱ ne̱tse yaka heba aya. O̱kara aka ayo eka malimotsi motsi engba na heba kali maro aya. O̱izi ala dua yata wabi sri ize̱nze̱ okpeebi okara aka ayo̱ eka iminze̱nze̱ alibi inggo atsua atso engba me̱ nibaba heba aya. Ma nung ina adi inze̱nze̱ nibi tsi e̱nze̱ waa gbruguduu e̱nze̱ waa gbruguduu tabi iro alom. E̱nze waa abi iro alom. O̱do̱do̱ isi aya, epua na wi ikprima kali maro̱, na wi yafa kali imaro̱ na wi yeela kpe kali maro, na wa aboru imode kali maro̱ iywi ene nichwi, ada nichwi <hesitation> eno̱ nichwi ali icheche o̱ nichwi nabi isri inze̱nze̱ otseje do̱ kpe. Fuo, manitsi mani, inyaha enze ana nina agi nena so. Ezena ninemayara, e̱nze̱ na inemeya inemeya inemeya inemeya inemeya e̱nze̱ okpeebi gbaa nabi iro̱ arii nibi na me̱. Se̱ne̱ kaka timanyi ochuochu bi inyaha kori imezi akimime papo̱ hani kabi manyi ochuochu bare ne̱tse̱ che ko naa ko zime̱zi. . Wa naa wa bi manyi ochuochu are me. Imme kuna kpe <hesitation> naba anyassa adi nibi. Nani nini iji inzunu ya, neni iji ataje̱ ya, neni iji e̱nde̱ iyima ya, neni iji ana ya fuo mime ani ali ama ni, eeni inyaha woyi <hesitation> ni iyima are ako̱ ko iji, ataje kati idangere inyi no̱ iji no fucnole wu uria ajuoju me̱me̱ <hesitation> wu nani trouser inyi ke, wana ni kaki ali bi tsi ade nosi ya wa bi tsi ade me̱me̱ o̱ta gomaga. Imme̱ abi ku ena kpe̱, mime̱ naba hani fuo neni iju kaki inyi aka ghung me̱me̱ kaki ina bo̱go̱ bo̱go̱ bo̱go̱ neni ijua ade nini agbumuri kayata, nime iku juade eena. <hesitation> nenze alena meme. Nenze ali inyaha me̱ ni imaya. Yaba nito o̱baba abu iywi ijiji ano̱ lock ong ya, o̱baba ani no̱ zung iju ya. Keni kwom yoru ala nwa koru me tsi. Nung abi sime̱me̱ oriori waa akung abi si, naba hani mamaa na yuaya me̱ naba hani papaa na yuaya me̱. Imme ali amo̱ma eni me̱ nibi ku malo lechu eeigi aleeje adi me̱ na mo̱ o̱kara, naba oriori waa abi irio̱ adi nibi o̱do̱do̱ isi aya, yiefya isi aya. Uji wa wa. Manyi inyi okpoyi okpoyi ni isi aki meya <hesitation> ori okpoyi okpoyi neeyi kwavazi ade nende meya kini yeeya chiwi ome̱ ali isi me̱me̱ kini yeeya, keni ayeeya ichwi wa nika me̱ ali isi me̱ inina kana kana izizong abi isi aki. Yeeyi na ayo ni izi zong abi isi aki ya. Ako̱aha ni awo na me wo otsitsi ba dewa because akeni aba hani kwieru, wa ba kwieru, keni aba hana wa aba ayo̱ ana. Akung aba kpoyi, akpoyi, ako awo na, akung aba kpoyi akpoyi aka ado̱ ala anyio mema. akung aba akpoyi <hesitation> akpoyi aka izi okuyieru me̱ma. Imme abi kume̱ kpe̱ imime abi isri ada Na awa ori me̱me̱ ni manzi okara, neni manzi ama adung mime na leba aya na juu ada awo anzio̱ba so. na fu <hesitation> papa awa anzio̱ba so. mamaa iywaji ni ba na him ni imoga iyibua, ali aza klee iyuaji ni iyi moga iyi bua, fuo meme notsoneje ani aba ina awi njanje ma. Aki mi o̱kara abi ku nena tsatsa waa keni abi keje oru ana, Neeja adi agu because aki nani aku. Nena, abi na, keni aku nena abi na. Nung abi isime̱ isime̱ Naba hani ni munong wa ko munong ku kpoyi kpoyi. Aka ki yawu ami winggo adawa keni hani ko winggo dewa meme pla. Awa yana wu isi otsi or isi yepa oma flo g. Wa flong tete tete tete yawu ni ka demo ke yeyi ni ka ade nende ong mo ko oru onubuayio. Akung yawu, yawu kpe babuanyi akung baka abi isri yana me̱me̱ Ab isi me̱me̱ kpe̱ naba hani kung abi inata, naga adone inyi nina na kung aba angbata kung nena inisi me̱me̱ miyianya iyianya ali ku eena me akeni aka bu iyi ade, na bu iyi ade kpeen abi ju inzi. miyianya abu iyi ade kpe̱e̱m abi ju inzi me̱me̱, aka hani keni gba ataje̱ alam ana kpa ko, na gba ataje̱ aguyara. Na gba ataje̱ aguya. . Na gba ataje aguya, na gba ataje aguya na ami aha go̱ nami. Akeni aha ni mbi ju e̱nde̱ inzunu na kwata kpa ibi yeta ya, keni aba hani kwa abrino̱ nieta, na kwa abrino̱ ibi yeta ya. Keni aba hani mu yeela ola akpo ala chiela me̱ kibi ta. Maku inyi kpa miyianya ali kuku name̱ na nu. <hesitation> na akpo kibi to ke ki bi yio. E̱nze ala biriro̱ atseje adi name̱, eeyi baba ayo kana ta ne̱e̱yi ku me̱me̱ neeyi ku me̱me̱ omi manage imaro̱ imu. Ninzi imaro me̱me̱ ade tete akwa. Naba hana <hesitation> onyie ba owowo iju abrino nna me̱me̱ nung angba okuna me̱, nita adone ana ado̱ inyaha nita na Ong na gba me̱na, ong na gba akwame̱ kpoyi kpoyi. Ayoma naba gba ya alo iji no iji ni ngboru odo̱ ala hani neyi na ayo nami iji ataje, neyi na ayo̱ nami iji e̱nde̱ abrino̱ yame̱ Alo iji ngboru odo̱ me̱ na gbogba akihe me. Akung afioro, kpade ji, inyiyi waa iji. Otsoneje akwa O̱ta zi ota ina niefya wa gba wa gba imunzi kpoyi kpoyi. Makwa alabo olechu eeyi me̱ weeje di, weeje di